मैं टहलना ज्यादा पसंद करूंगा। टहलना शरीर के लिए हल्का और आरामदायक होलू, अर इससे मानसिक शांति मिलत है। दौड़न स शरीर मं ज्यादा थकावट हो सकती है, जबकि टहलन स धीरे-धीरे ऊर्जा मिलत है और दिन की शुरुआत अच्छे मूड मं हो सकत है। इसके अलावा, टहलते समें आसपास के दृश्य भी अच्छे से देखे जा सकते हैं।